Toh eni yar kebaku za, yarad iyasu apir enini kulini kayahah apir nah eni kulini mutinci tinda hahni nir tan-tan kur nir sidakur gaskiya sitira gimnir yidiji adiwa yidizi ntindahah ni asina ndi yaba tini asina ndini yaba nini asina ndini yaba nini anti kalini hani murada wuleh mur kuti-yatizi akwa dunya yidizi kulini yidinmur sukudi kulini tada aka zir aka mama kulini yidizi masadiya muji appa sakand ana niwa mina faru sabar zinam khidi zir nam nga zadiaka diksimma tizayeh apir kagi puti chingaba akwa rayuwarni amma sinam ata faru kulini hani zidiakwa kwopa wa ndinam khidi akwa khi nda ni majisuwa hatisu ani dadalusitini so mapir adi-ahani wa kulini mur kibaku muradi yabara apir-ah eni kulini-ahani kara mwa gidi khimwa mir mur yidi khima mur sosai ndinam tara puti khitir nir gomnati ashina mapir ji wuleh ndirni tara kurti kurai makaran ta ma zapir azirkina aga khintir toh eni kulini yar kibaku yar ani khidi akwa yarwa ntinda nah. Amma inba haka adiapir ahani wa, gaskiya tiya halegeh mapir kibakuani apa jir babur bura nit toh wallahi sinam tiyarayeh akwa dini adikhidi wa domin niyar kulini ahani tiyara bara gaskiya mapir adai ma tiya hanagni tsu yaradi bara kayar tsu nir biu gardi apir nir southern borno yareh kaka sirmi yerehni yara bara ma mapir tinar kibaku tindalah dubidy governna a abh nir biu yarni, kapir alah nir kibaku yanka difu sosai nam tiyara loara kayar yar, amma dar khiti tiyar apa yar ni yarn am khidi ma mainority akwa nir yarwa soboda koakwa kulini nir news nir kibaku <noise> toh antu yarada bara nam ti kibaku yarabara pir dama mapir adai apir nam siyasa nam-ah yaneh, mapir adinam siya san am ayaweh, gaskiya mapir eni kulini tin tara naya deputy governor alah njir biu you babur bura ni darayanayhel komi wa, yarda bara apir yaryeh kayar kasanche amma kulini hani ani your minority trida hah minority yar ani nam khidi niyar ani-nam khidi ta shan eni kabini, babur ma, babur bura anti dara kah yardir <hesitation> gwozar ma dara dir aka nyar dar, shuwa ma amma kulini ahani ndinam aka kwapa nam a mizi kakyati anayar. Kaziha pir-ah eni kulini zamizi ka-yah sini kayar putiji yarkasini toh adini kulini cir siyasa ni mapir nampir ka eni cirraba makami yar apa nir siyasa kulini ahani ma kibaku dakyar kadar puti chairman pullu kadar puti commissioner pullu, khaddar puti pamsec. Ko sirde, mai shan adatira aji biu aha ajinir norther borno yarni ana vwavua ni mai apir anayar adiaya wa so eni kilini ahani ndinam ti aka kwapa koh zana akwa nijeria nir kuhni hani naa diya nir mutinchi tiyarabara mara tindi hah apir kamur za’aba pir kamur use suni za’apir nir osibanjo nam tara siyanamur dibity ana <hesitation> ara nir cice buhari, buhari pir usu-usu mapir ayah, kamur siyar amma ndinam aka kwapa eni kullini tidi nuwa siya’akwa kwapa tisi sauti apir-ah eni ahani tizisini zisi aka dinar ni bayan da tide hapir ndi zabeh tini kuma zihab zini zandiya ndi ta zabeh tini wa, tzihan pir zi dilba aka kwapar ni so eni kulini dir tankareh tini adiwa kuma ziga laba laka apir mapir 2027 namtara si fa sideh aka nir <hesitation> aka kabu murfeh darhahpir zihahpir zini-ah dik yanda tiziya mapir zitatiweh zabaiti fulti mulki, saboda haka kwapa kulini ani ada khtirl <hesitation> nanam tara hani ani apir-ah. Ekatini gomnatmur nadir bar-kaka nir anti dar luci kwapar darga ya. Kulini zaka yanchi nam tizahapir toh nda sahani kuma zidiya bara kaziya wanin wa doleh eni kuhni ana senator mazi hahpirri ma-pir dargar da kaja, sinam tinda hahya, straitti high court tidara tireh dara tireh akwa nir senate gadnan dumin zi kurta ditba kibaku nam ndya mapir gat u kwapa, aga lukhi wanan kappa luchi so saboda haka <hesitation> ndi zaba tidar ndita zaba tidar neh darata tirah, misali mapir yar khiti kulini ahani akwa nir apc aka pdp akwa dieni kulini mom tara faru ba kwapa ba? Ndi hahpirri pdp shan sinya amma kwapa kulini tin tara hana jig an-gaa ni dar murda apir ah eni kulini ahani dadiabara eni wani ba eni kulini shan ata kasukwu dar sankga dar ta sumn wa dark a banta kasukwu dar bbanta shiyar ni, dar yati dar tsi-tsi ndeh tubwani ahani eni kalini ma dar miti dar wuleh ba dara ka kwapar da tsu dar jukti kasukwur wa toh ashina nda hahapiri kulini kwapa ayizasuweh kulini kwapa aniza khitir kulini yidizi gaskiya iya adi a mur giwa ko eni kulini ahani zir aka tada ma zir nam kludi ma minamti zabara amma kulini anti za bar aka taradarai ka zirdeh tizan ga mai zadiya ga ndnam ga mai amma mapir ndinam nga akwa kwapa, dolah ndinam khidi zaka kwapa ndinam nga ma ana nutini eni kdini hani so kulini ko gaka mwalaryeh. Gaka mwalaryeh kaka wazyarye kulini ahani gaka kwapa dara yiditiyeh, mapir gati aka kwapa weh dara yidi tinye so eni kulini ami adi apir kibuku didiwa shan dunya kulini ahani ma amma kulini mara nda dir ata kara nir kibahir mur <hesitation> kulini hani apir mapir nir kibaku gaka fwakuryeh gadi de gadi de chiusu wa mapir ga chiusu nam tigapir-ah gidiusu tiga bara nit oh doleh wazanyeh dara nagi silai <hesitation> mapir gita chihuesu wa darah piri hah, bana ma paidar mi adiwa adiwa <hesitation> kowa kazi ya nini anisi ahani an mapir gakakanpa, wazeh ddeh kadar nutinye eni kulini ahani, apir tumor khir waza khidi map zaka kwapa nda nutini so ashina adi kowani adi kowani <hesitation> kin am tiga watch apir atigir aka kwapa wa segawah dukhidi aka kwapa andgapir nam iga kuma ana nutini mapir adiahani wa yidizi ko gaka kwapa doleh ganga rabar tinam ndinam nga amma kulini sinam ada faru, gnam khidi gaka kwapan da ani nda nutiyeh so sirmur ni kulini kurti suwa kulimi kumu akwa kibaku akwa kulini kibaku ko apir nir hakimir mur aka kubirmurgereh kulini mapir jaka kwapa magisi aga khir ka eni zir madi yareh nda kir ah eni ahani ada khga tiyeh ma kadinagi masayi amma kadi aka kwapa wa wanata mizi ka nagi silai ko silata nit oh ani sirmur kabaku kidiniahani murde. Murde kwai murada mwar mai, kwapa kurti tsi komai, kwapa kurti tsi komai mapir gadi aka kwapa wa zirma adita yiditin-weh mapir ziryeh aka kwapa kulini asina kam gnam tadanima gabara aga khili hkir ana ziryeh, misali ndinam taranti akwa anguwar yar zaka kwai shan kwayemi kuma zaka kwapa zadaya zuwarkur za puti kwapa zadaya khtir ha zi dilba khi ana atigir, atigir mazi nah labar agini maji tha digir, atigir ah-tdisi guk ahani saboda zadi aka garchi wa kwanda kulini zanaka yandai so kidini tigawuleh kwapa ni zah an taa buli dunya kulini yidizi adiwa mapir ngi kwa, ti babaryeh tara yaba tiyeh tiga hah sini aka jirkur apir ba ah yindi yad yakwa sini weh mapir babarheh haknar ga galiul amma kulini kwa adi apir zir sal maweh diga kwa nam tara puti kwapa tara dilba khi za tsiha atigir eni kuthu ya? Yidigi adiweh, kwapa ani kutini tara tara bati duaya eni kalini kwa ni nam tara tadadar tar anti mamadar alaiya kalini ahani, daradi ahga su wa anti sotrida apiri kulini hani. Ma dar hapiri mamada za dinya tadar aka ncheh aka mule mar tadadar ma adi aka yidirni tara ati wa soboda haka kulini eni ahani murada wuleh apir enini sinam ada fara kulini ndinam aka kwapa antra anti ahbuli dunya nir sigasa kallini apir mura da wuleh. Ndume eni kulini zaka fa yidau akwa senator ai zisikar akwa, mapir zisi zaka kwapa zi punta tibwani ndi zabetini keh eni kulini hani apa member yarn am tar anti ji nam imu kulini ani yidau, ziyah fa kwume kabu si de afa khira mulkirni afa khara nir kuhi kur ni anti zi napir toh finam suwa hanarpir fon eni kulini. Baba gikuti hir zinnyeh amma shan sinam ti asum aha siyasa yara nageh anti gada mizi kaka <hesitation> ah-ah ena tinda yiye yaka kwapa yiye yikota iya sini <hesitation> achamizi kaja yatizi wa yarka zinali gaya, kuma ndisuwa lukwa lap ka yazabeh bwai zidi so soboda haka nura wula apir enini, kwapa ana a khitir mai, adiapiri tam-tam kwur nir yidizi ahwa dbwa mur kulini koh gi kulu kulini ahani magawula ndimam aka kwapa akwa ariguwar-gir anti ga bara. Gadi tabara ndini ahchuhusi-pir ah kinageh ndamai kulini azireh khir adiaya mai azireh khirke du mai kulini apir da ahah ki kilba niyeh akwa jaga jinni adiyeyidi mai ko zani kulini wa ko zani mama aka tada kulini ahani ganakwapa ana babarye zayiditiyeh mapiri gana kwapa wa gawul ga bara aka. Ja ani kullum gira ka rehichi aka za toh ani sinam tyaka bayani ata kara enini nir rayuwa nir kibaku.